'De nimi-a 'nyne bo deh :eh :korn-a 'sense' deh 'jeh, :eh 'ble-a :dhororn', :yee' :on 'ye 'pabor. 'Babor: :mlor deh :an tba-a :an-a'a: :koo:, deh :on tba-a' deh :kpor :klaba', deh :an tba-eh :yee' 'babor :ne 'nor :on 'klei' or za 'de :an-a'a: :koo: 'weh. :mor :on se :an 'yuba yai' kpa, 'de :on 'ye :ao 'an gweh 'i <hesitation> :mor :on :daa 'an gweh 'i 'on 'ye :gwloror' mu 'o, :mor :an mu 'hin no :yee' 'babor :za 'de :an-a'a: deh kpor-a klehkpeh :on tba-', <hesitation> or :za 'de or klehkpeh 'weh. <hesitation> or :mlor <hesitation> or :porluh or 'ble-a on :ne 'o 'dor, or :mlor <hesitation> <hesitation> or 'ble :dhororn' 'jeh. :yee' <hesitation> 'de nimi neh 'nyne bo :neheh' :yee' :an 'ye kweh :eh :ne-a 'o, 'kweh, :mor :an mu 'o pobo :mor :on 'da kweh :daa, 'nyi 'on mu :ka 'on 'ye-eh 'yu :daa on 'ye-eh 'kpon, :mor :an mu 'o po 'o :yee' 'kweh dhan 'o :on 'zorn-dih :zai: :zai: eh 'blun-dih tu+ ken eh mu. :mor :on se 'de 'yli-dih tba :dha eh mu-a :pa-dih :on se 'o yubo 'i. :yee' <hesitation> :on 'ye :ylee:, :lon 'ye :ylee :daa, :mor on 'da deh <hesitation> :eh :korn-a :dhororn' kani-a 'i, eh 'ble-a :dhororn', :ylee: eh-: 'ble :dhororn' :neheh. :ylee: :an pobo-a ya deh eh :ne-a 'de tu ya :yee' :on 'da :on 'ye :an-a'a: :ylee:, 'an mu :on 'ye 'kpon, :on sea-dih eh 'kpon-a 'weh 'o, deh eh 'kpa-a tu+ ya-dih eh 'kpa tu+ ya-dih, :mor :an mu 'o pobo, mor :on se 'de tu ya yai', eh sie 'o dih eh mu-'. :yee' :on <hesitation> 'ye 'koko'-du, Denh an 'blu-a 'noror', :mor :on 'da 'koko'-du :daa :dha :on 'blu-dih-a zean' :mlor 'an mu 'de :kpon mor :on 'ye :hin no :yee' 'de nae' 'de 'koko'-du :za-dih 'dlu 'blo. De on :za-a 'dlu 'blo :mor :on dba neh, :mor :an 'bhorn :on 'ye-uh kpon :mor :on dba neh do an 'bie' worn 'i, 'de on :yee' blor 'do :dha 'bie 'sluh :ne-a po :yee' :an mu-uh :kpon, jorwor: :mor 'da <hesitation> on po 'nor neh 'de 'de 'for :dao' :flon worn :on sea-dih 'koko-du :dao' an-a' 'kpon 'weh an mu 'o :on-dih sie: on 'ye mu. :yee' 'de 'kwla :neheh' 'gweh :dao' :eh :ne-a 'de, 'gweh :an pobo-a ya eh 'ble :dhororn' <hesitation> :mor 'gweh ready, <hesitation> 'gweh, :mor eh ready, <hesitation> :yee' eh-: 'yu, :mor eh mu 'o 'ni worn 'i :yee' eh 'duo: eh-: 'yu, eh 'dle eh-: 'yu klehkpeh, :yee' <hesitation> mu 'o 'kpon, :yee' <hesitation> eh :tba 'kporn eh tba-or eh-: 'yu-dih, :yee' eh :po eh-: 'yu keh, :yee' deh eh :po eh-: 'yu ken, :yee' eh mu-'. Jorwor: :mor :on 'dhu poli'-' :mor :on 'ye-eh :on 'da :an mu-eh 'dba-a', :on sea-dih eh 'dba-a 'weh. Deh :on 'worn-a 'bgweh-a buh-a :fla, eh mu :neh'o. Jorwor: :mor :on 'dhu poli' 'jeh-' :mor :on :nya 'de poli' tu-' dih :yee' 'gweh :dao' :an mu-eh 'dba-'. Jorwor: :mor :on 'da 'nyi 'on mu 'o, 'on 'ye <hesitation> 'gweh :dao' 'weh 'an mu-eh :gwlii 'on 'ye-eh 'dba 'o, :an 'tmo 'sih :on :se-eh 'dba 'i